Egäsugudsõq massinaq, miä ommaq ehitämise jaos tettüq, ommaq väega targaq, selle et na tegeväq iks ello nii pall'o lihtsambas, et inemiseq tahtvaq ehitäjäs saiaq. Ku ehitüsmassinit es olnuq, es tahtnuq kiäki ehitäjä ollaki.